Për ni omëlsinë t'shnetshme kisha përdorë mjaltën në vend të sheqerit ose pemë t'pjekuna, mandej millin integral në vend të millit t'bardhë se milli integral ka ma shumë fibra, mandej jogurtin ose kosin në vend t'tomlit edhe avokadon për yndyrna ma t'shnetshme. Kisha përdorë edhe erza si cimetin edhe kakon pa sheqer.